اكيد طبعا هفضل اموت قبل شريكى لان انا عمرى ما هقدر اعيش من غيره لان هو لو مات قبلى عمرى ما هقدر اعيش من غيره ولا اشوف الحياه بعده ولا فى حد ابدا هيعوض وجوده فحياتى فا هفضل اموت قبل شريكى عشان دايما يفتكرنى بالحلو و دايما يعمل مساعدات خير للناس بحيث ان هما يدعولى فى اخرتى و تكون حياتى دايما بعده تمام و بتمناله الخير